Ko'o yë alergica ko'o ti'i kayëp mukëp, ko'o a'ax kayëp kap a'ax neje myexë y ko'o neje nunë a'ax kyay naxibëbatëp a'ax y jadun dumbë ko'o tun ti'i jëxpëk neyb ko'o chocolate a'ax jyëxën jadun a'ax dun tyunëbë alergica a'ax nëbësëmëp nyëx kyopkë a'ax x'ip t'sutspë.